ʻAʻohe aʻu hānaiahuhu ma ka hale a no laila ʻaʻohe pōpoki i koʻu hale. Akā nō naʻe loaʻa iaʻu nā keiki he ʻelima o lākou. He mau maʻi a nā keiki kēlā me kēia makahiki o ka piwa ʻoe, ʻo ka palū oe, ʻo ke kunukunu ʻoe, ʻo ka ʻeha ʻoe.